kari kalan kari kalan kan əmdo kuribe əmda kuribe akki ənda kuribe akci eeki tabiskan, akci jlamu wurnakon umdo dukka kare kalan, akci bimu kajluwu guramun, emdo tal kalakci akci jidki bom, umdo kare kalan akci kurnu akurnun gamakan, akurnak misakon umdo dukka akci jlamu, umdotu ku kare kalakci ka kuribe, toh tinaye tina gaman gade kak zamamut kuwon tinanncho gija ditu amen ngarakon gazinitu umduna amen ngamakwa ajlami yane akurnun nganakon kai gitletitu wanam diye gitletitu wanan man laklakum, na tut ku amen nganaku man ben lajibam batkwa atu dagi dabdi gima əmdeye tam, na wucenta atubdigi ma əmdiye tam na atu ajlemi digi tam sai gazgoinitu ma a jlamiyane akurnun ganakan na daci aiman gijgo, ajhamiyane akurnu ngaralen na atab dai ma ndoanatan ye tam na daci aiman gizgo wueenta akunna i akurna tam kilama akurna i akurnatam, toh bikimye ajlamiyane ka jluwin aguramun, gijaditu agu ramu na atu dakoko tikci na dakati birsim na. da gubi na dajlamigi, kajluwan aguramu man waman na gamau wadet ku birsu man iyadat kiri man atigaka ci di birista mina ajlimi nanuwa man na dakokatu nada kati birisu man atisgamno, toh kweu bam bam tu tina nelka kuribe bam bamtu, tina kwan kai gade kirban gumo fudu ka tiyu ka titam sakko atu da biri, ingallet kira ka atuta kajluwu guamun num sakko atu da binigi sai imsi akurnun gamakon, akurnun gamakou akci gami adan sakko dabini toh kuribe tinaye gamau kirtatu dabinigi ti yan kak tina ma sinkafan, ko sainon toh har de gaɗe dauire ma kus kus keno na tuna aci kusku samso aci nanuwan ayu nizgacim amma saino ka sinkafau ka, kajluwuk liklikau ka akcim do akcimun jluwuk tuna toh akci ka tuna gamau gaɗe gabaritu ukburnon kwaya ai gibaritu wanan gifin anku ka agara wanan, anku wutku atama patla ka atame darim biyu ka tamedum eh na har atuda bunigi ukburnan na wuzau ataba ɗan anku ka atuzga gifarim na atajhumigi ukburnoa hanuwan. əmda kuribe gaman ajabten awura a gabaraman dane dam dam dawublci nek anku na ati dir dir dir na dasapidi ci, dasapidi ci na dəbakti nada sidici da runuci na dasi kasamunna dari i tuma na dajlajlawiu nen ankwan na ata jiɗika, ata zidika na rariyen kagaram ata cikcika nek tuban yau bukid bukid na atudadi tiiyau na har atu dabigi aptan ben ata jhimigi ukburnon abunegi ukburom cona gi taɗi umyanyi kwaya ga wakapti nen awe kaɓuwan kwaya aa yaɗon nəm gijgam, <hesitation> awen duwa awe kwobuwa duwon datadki utlegwe nik saron i kunari to agidku gitaɗi imyanyi kwaya ya ɗamman jisgagam, gabi tlamin incino matluwan aboren dan dadgitu a'a doko gitadi imyanyi na yaɗan man gizgamu. umdot ku iri kalam do ayut ku nabikci kwaya ukburnan duwon nek awe koɓuwan nek ma tluwan abore undo akci mam kalau, toh tina gamai gane tina ɗatltla iyo amatuk tina gamau gade gaɗaritu ma unduna ajlamiya ukburnon ga jabte awan a kunu kaso a kunik buhu ma ajlamiyane ukburnon kwaya to ibzarkalinin kwaya har kakkadim afke dabut kuwun ɗera, amma gibaru ɗakdik sapadin ga bani takdik nayan na duwon wake koron ga mase dawin to umduno ku wucenta yaba sati, mewatunja asikin no rammani gaman akwtan mabara a parɗat kira nek uktlen kukok kira yaye a kunau, koɓurwat kira yaye akunau atu jidi asiki atu ɗibdana atu damasidiwun karen awen, ati dani daze amun. Atiɗi gajlanot kira na daze a mun na duwon dakwto danedi maduwa, na damin akci a fatlen akci karemdut ku famin, tinatku kalau ka umdau azari gane-gane na ɗan-ɗan dəzici du kwaduɓa mena anuwigi ngwaɗdəm. daci jlawu jlawuk tunamcho ta saidai biya godiyak ki kaka.